Fasakununa, fasakuna nibeibe'ra ira fandiwa tafusukfasara fua, tafusukfasara ira fakatolo, fat'le niuda nanabadein, fasaissa'ti nai tafusuak loka ira. Ta'sagalitawe nikirara nikirmas o'ca le takalingrakan-rakan fasara tawe'ar o'cawawa. Tawe'ar o'cawawa pake sirara o'ca dirangkai tolo tifat'te wawatura, puirkununa o'ca walo nasur o'ca walo. Tarakani bua abis ira tasonak fasaissa'te wawatura a'rissa'te nai tatari wa'afira loka. Abus ira tafeli-felisi fasara sat'te matutu'ni anarissa'te ina kirmas, le ta'kasturung sebeafi'ra supaya takaling raka-rakansa woun nao tarakani buanbua fasakununa ira dawei dodan-dodan tei. Fasakunu dawei widanai datanak widanai tahlira turawida ira dimaura daka Ledawei fasakununa diweiwera ulat'tuku ira'le mancira wida dawi'da jabur walo. Moa'le fasakununa'i matelas metaka'i manrani tukuratu'te fana-fanas'a maban walo ira. Wida walo ira dawei datanak, datanak ira nai manrani'ra wida dodilaukapal nai datana. Tura kurit'a, kurit fana-fanas'a fangasiwa matelasu walo. Moa'le niweiwe ira naweta miliaun o'ca walo ira. Le'mancia jabur'a tura walo ira datoti kiwa'ra dawei tei loka. Kulit fana-fanas iwa nikarjanga fandiwa, tagutuk ni'ike turaima'ina dakuk sangsang'te la ira, tagutuk tawei namuli teu-teumo. Mancia'ra wida ira dakuk'te loka. Abis ira tafusak'i tawei'ni muda nasebi, detafanasi bua. Fangawoi siwani rampara wekan tei, marissa'na, sira'ra, biran'ga turama tibira. Matebila'te la bala'te, makangilu'te, la tei la jadi abis. Dakani bua dukunme <hesitation> nalur loka tura sisiara maluis loka, fanda takadat' jadi loka ira. Fanga iwani matela siram'e takatura suat' taridan suat'a wawani kirara' ira tawei nabotak-botan'le taka ira nai matela sa mo bumari nai tei loka. Kurit iwa matelas loka nimatelas tei ira 'le tatagi tabail ira. Tabail kulit iwa niulat'a mo bumari nai tei loka. Tatagi nai tawaliwatu sa sebi watu sa, tatagi nai tabail lolouksa sebi lolouk sa ira naitaroka'e loka gafin, nai tei walo i'ra ailunina firmongini walo. nai tarokaisik boitleman tafirurak tawei nasakat tatasi'ka ira nai iwawa lolouk' ka nai <hesitation> waturubura lomin'a magei tei magei watu ira sa'te tefot kakokai sebi. Letai kuricisat' aku fagawiai'e tefo tolan nugu tata wawinara ira nihambak kaloka nai nabail kulit iwa, boit aku tuintam ira Nai moti ira, nugu tata wawini'ra natagi nabail aku nai kutagi la moti kubail kurit'. Mikufera tamak' ira minlea nai ata nai berkai fofota nafalaru nariket nafot mo. Tatagi tura tinais tamu ira mo le, tasodik ladang kadamotira nai galak talon la moti tabal kurit. Lamino nini masingat walo mo le tunya ratolari tabailpis tura fangara, masingatuk' dari magei'te magei tabail kurit'ira loka. Tatagi lau loka' le metadoka kurit'tei tabail nini manawoun tabail fala nguru tei, ikan tei, suruwaki'te la tei la tabail todinamuli. Nugu jabul le nai le, nai moti ira narata negara nai ira. Nirifi'ra mo bomari nai tei loka, matakusa nini matubaleaniwa wa loka baru daforu tatagi la moti ira tura walo. Ira to nina'o. boitifua tawosala moti ira musti tadudu wawa tasik tatau kelur tei, tirutun tei la tura wolu. Nai tamuli're loka ira tutunuk buafir'a. Tura ira fanga'ra masingat mo'le. ninitata babasida mister tura manaisik asal nai ditata siboit damalif talenga tama loka ira mana tei, nai iwa baru taroka nai matelasa iwa ninitata nusifalaboansi ira lamino, di ira woisa mo sidaroka masingat'a asal de anak tata ira loka sanang.